באש תנצ'ם עאדד כביר דיאל אלכתוב חאצכ תבדה תפרזהום חסב אלמוצוע ולא אלחג'ם, מן בעד רתבהום פלארפוא'ף בטאריקה מונצ'מה אולכתוב לי כתקראهوم בזאף כ'ליהם קרבليك, ואלבאקי תקדר תרתבהום חסב אלאלואן ולא אלאחורוף בהאד אישכּל עאדי תקדר תלגא אִי כתאב בסהולה ותזיד זינה פלאע'רפא דיאלק.